Karik pata be adkak badai datiyan be karaga azu huwa akchi gawa adkak badai ya bakchi gawa, Mina, Ngiwanak, kadanak, əbjlamu, Asakai, Ayu kiba kigzina jak Mikba, kayak, jan Aulai akchi gawa be akunik kidkak badai tanau karagamu kata jappa, karik patau gakfai tina tala ilgu adkak badai akchi nabai huwa amma akunik karik pata be ya zinau mama akchi gagalayak huwa akunakchi gadi Aulai azu Aulai gagalayak gada tu ziramama kiblu ziramama ba atukbu prattana ya balabai gado diwoni har badai va zinomama ankal Aulai pilatina dachi gadak lawatkila gadak udatkila piritta atu idgwu ilba kindiyomman atu amakadu adatkila atabasu toh Aulai akunanchi, kwari masirinitkila kayak, kayak achi gagalayak huwa gadodigoni har akunik kima sammana kak badai yagdo sammana kayak dik ibjlim kon kayak dik ivji toh əmdau tala akcha kunik karik patabe jauro akchi ankal agaksi huwa kwachi ivji achiyi nanu, ivji achi kwaya kari-karili gakfai kima əmdi achi ankalwa ivji achi anayi ta kwadigi kazi tatfi kunu karai kamini tagwadi kwari achi ta, bir-birtakunu na kwachi achi taugzi yalak na tagayi waka achi vaikawayagi har achi ikadiwoni kima gi lajena har achi aukjlai digila acha əhim taugjligi kasagi ma achi damtau ksagi ma achalina toh ivji achi-achi ankalwa kwachi Asakai, Asakai atiyi gadak idgagin kaka jlamatu dik idgagin askutkila atiyi kida iskutkila kimtlatu yo kwaya atu adak əbdam be atadakadatkila digaku amma akunik kaorik pata be əmda rutatu kima ibjlim nabai atiye imcha malwai kwari atiyi atunchi bai, atunchi sasi amma atiye atu gamalwai kala ankal wakibai kala ankal nabiyakwai əmda rutatu akunik vaya diye; əmdinau jak Ngiwanak da jak mina akchibzu idkatku gaskwaka adak patabe akchajliwu nabai huwabai nabai be akunu be ninchu wujirilabai kma kugu nabai, kugu achi kali bembechobai achi bek patabe aram gadak tana-tana achi alahantai kali ankalwa kwibai kali bilanakwabai kali kazi pilkakwai gadono diwan kugu ninchaga wujir kugu bai amma imdi be ninne iskuritku akunu gakfagai kai jlibi daksi ko yabaksi apata kwaya yaykwi ankal a gaksi huwa bina japa bai, kwaci Ditin, ditinuyi tana gawakchi ditinu nabai jak Zauktak, jak Jiga, kaitina Buku mani yabali huwan bai tina be gabtu adkak badai sai kima Tataru, Bigjla kima Dalakwajlar akchindino gama-gama yabakchi bina ditinu kalgin-kalgin tala naba gina jak Ikjlardak tala nabai, Talu taba nabai yaikwakchibai sai gafa-gafa bina kima datiyankwa aman wa yaikwakchi ya tisayakchi, tana ditinbe vanayi didkak Nasara tani ilai idkak Dakona be nasara kotaci mama ditin vanayi tin didkak nasara tani tag jlawi ta mani agaku ﻿kwachi akchi manuni tagzinaksi jirik ditidau datiyan akchi vanayi gawa kwachi takatinakchi amma tina akchi vanayi huwa bai amma yaye sagada akchi vanayi achiya akchi da kiji ikwakchina kazani vavadu yancha ke kakachi amyak duwa akchi ga jlawak, əmda ta dametakchi dik itka har dik tara dik Bindigi gado diwoni tana vanayabai yimu gadi har mayik nasara da teki tinakbe akchi gajlawak a gaku har əmda tagzidu tinaku tinak əmdau tala fik pata be be yancha kekak si kikaksi nanuwaman yancha kajlami daksi.